Sotra de mueblis con estaribelis. D'esti viagi la breva no es sacal la calol sino que entrá-la. I essu se hazi por mé dela corrienti. La corrienti has que se calienti una resestencia, comu l'alambri delas bombillas peru más grandi i más gorda. I craru, en huendu más potencia, pos de vés de lus da calol i essa calol ya sabis tú que, comu la lumbri es la que cozina los alimentus paque estean al tu gustu, no es? Pos velaí!